Kuani kuxhenro viko kondavuu jan iñi ndavuu chón, mayo jan yaiño ndavuu mayo, junio, julio chí naxhiu tata tauño tau ketata takenro ña'a yinguu ján yani kun tantau yuvi yukuyo julio tatau tuvii yuu agosto ndujutu ndujuan ndavajan agosto septiembre iñi ndaguu ján octubre noviembre nikuni, noviembre diciembre kuxhichi vexhichi yii yuvexhichi kuenta ndakeña yuu yevo'o vee cuaresma, cuaresma yuyeduu xhido'o noviembre jan ndakenuu cuaresma diciembre vendi dakeña ke'e vaxhi cuaresma kuii niguni nuu vee tachí ivee kuenta iñi umi juna yo'ó diciembre kuenta tachi nguna yatakan nduni kunaxhichi kuyuna xhichi chiye nikuviku ndakuda nakudaviko naye'e nró cuaresma chi yo'ó diciembre enero, febrero jan niku me'e meni tachi tachi xhi marzo nan tachi tachi ye'e nda vee tachi vee ninguo kuani meni tachi tukucha nguna tukuicha iho yedun nuyo'ó marzuna, nuu iho yu <hesitation> yee viko de cuaresma viko ndavuu no iho xhua.